اگر مجھے ایشیا سے یہاں سے چل لیتے جانے کا پڑیا کبھی۔ تو میں اپنے ساتھ کھانے کی چیز لینے والی پڑے لینے والی۔ پانی لینے والی سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ پانی لینے والی اور جو بھی میرے ضروریات ہیں وہ سارے میں۔ ایک بیگ میں لے کو جانے والی اور میں ایسا بھی گولی لینے والی۔ جو <hesitation> زیادہ اگر ہماری حالات بگاڑ رہی۔ تو ہمیں آرام ہو سکے ایسا والا کچھ گولی لینے والی۔ صابن لینے والی اور اپنے ضروریات کے حساب سے جو۔ جو بھی مجھے لگتا ہو لینے والی، کپڑے کام لینے والی تاکہ۔ چینج کرنے کا اتنا ملنے والا نہیں تو میں اس۔ حساب سے لینے والی کپڑے بھی لینے والی <hesitation> اس طرح سے میں۔ کھالی پاؤں ایشیا کروس کرنے والی۔